כ'ווייס נישט צופיל פון דיינעסארס. כ'האלט נישט פון דיינעסארס. און כ'האב קיינמאל נישט געלערנט וועגן דעם. כ'גלייב נישט און דיינעסארס.